E banka w'omwanya ow'abandu bakabikamu esente syabu, wanganasangana ng'omundu inanawithe ng'esya milion kikumi betu akabya isyangathoka erisibika eka kundi amasibika eka abibi banganamwingirira ibasa ibathwa enyumba yiwe ibamwiba sy'oko, nibya kandi banganasigha bakamwitha, e banka thuwithe, nisyabanka miringo minene; hali e centenery, ihabya e stanbic, ihabya equity, n'esindi, kandi n'esyabanka sikanayamba abandu erithunga ng'ama ng'ama deni, amabya inakanza ng'erithuhira omwana wiwe y'e e y'ee e efees, betu inabya isawithe aheriha esente, akanaghenda omwa banka, ibamuha e deni neryo inathoka eribya inakathuhira omwana y'e fees, n'abandi nibya bakaniha y'esente omwa omwa omwa banka ng'eri eribawathikya ng'okwii kola esya project syabu, omuli ng'erilima n'emithungu, n'erithunga ng'eyindi mithungu.